सँख्या दो से बहुत ही अच्छो जोड़ाव महसूस करो जा सकत है। सँख्या दो एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। और यह जीवन में कई पहलुओं में गहरे तरीके से जुड़ी भई होत ही। दो को महत्व होत है ना केवल गणित में बल्कि देखने में भी। बल्कि यह सामाजिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होत ही। आइये जानते हैं सँख्या दो के बारे में। कित्तो महसूस करो जा सकत है। सँख्या दो का अर्थ द्वैत और संतुलन से जुड़ा होता है। यह जीवन के दो पहलुओं को दर्शाता है। जैसे एक आदमी में अच्छाई भी होत ही और बुराई भी होई ही। अंधकार भी होत है और प्रकाश भी होत है गर्मी भी आउत है तो ठंड भी आउत है। दिन भी होता है तो रात भी होती है। यह हमें समझाने में मदद करत है कि हर चीज का एक विपरीत पक्ष होता है। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होत हैं। इसका मतलब है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होत है। सँख्या दो अक्सर संबंधों और साझेदारियों को प्रतीक मानो गाओ है। जैसे दो लोग एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करत हैं। या दो व्यक्ति आपस में प्रेम मित्रता या सहयोग में होत है।